<hesitation> Olagna matetika hita zao kaofa mahandro hagnina amleha toerana <hesitation> mando be regny zao, vôlohany ndrindra kalôhany e, le raha andrahoana hagniny ôhatra hoe kitaigny na charbon e ma- ôhatra hoe legnilegny regny de lasa mampijaly be mahandro, de le raha andrahoagna koa <hesitation> ôhatra koa hoe mandomando zegny de lasa tsy mahatagna, lasa môra masiso lasa môra lo.